<hesitation> Ami de nka memmfa <laughs> no mu biara o dɛ menndzidzi da anaa mennda da, <hesitation> Na ɔno enndzidzi a, osi dɛn nya ahoɔdzen. Adze a ebowu koraa na brɛ a abrɛ no, ɔnnyɛ asɛm ketowa. <hesitation> Nna ma odzi hɔ no annda so a nyimpa idzidzi ekɔ ba, nda a nda a nda a nda a na eyar da so koraa nda ne remmba a na efa no mu ebien no ayɛ dɛn. Nyimpa de ɔwɔ dɛ edzidzi na dzidzi, ɔwɔ mu a ada, eyɛ w'edwuma wie a ada, ahom na honam a okitsa wo no so ɔno so ɔagye ahom kakra na dɛ nndzidzi koraa a nn-nnda koraa aaa dze. <hesitation> Men-mennkotum, memmfa no mu biara emi medzidzi mom, mewie a m'enyi kom so a mada.